أكيد دراسة الاقتصاد والمالية مهم بس حق الي صراحة يشتغل في هالمجال في البنوك لكن الا ما يشتغل ما اعتقد لها فايدة.